Fomba anamboarana sakafo telo karazana amin'ny fampasana <hesitation> akora miainga amin'ny zava-maniry fotsiny manao <hesitation> lasary laisoa sy voatabia aho ohatra de ny ampiarahana amin'ny sakafo hafa ny laoka <hesitation> anana sy ovy ary asiana angivy, de any amin'ny tsindrin-tsakafo aho mampisa voankazo.